Un, doî, trei, quattro, çinque, sëi, sette, eutto, neuve, dexe, unze, dozze, trezze, quattòrze, chinze, sezze, dïsette, dixeutto, dixineuve, vinti, vintiun, vintidoî, vintrei.